Ʋtsi edigboli nafɔ naxa ʋdza ɛyi ɛna ɛyi ɛna nʋ utsi edigboli ʋfɔnaxa ʋdza ʋfɔ nevʋ ɛkʋ ʋvʋ ɛkʋlʋ wani bʋala utsiyɔ ʋkʋlʋ wani ʋyi ʋfɔ nevʋ neyi ɛdiɛta ɛbafa ʋdʋnʋ la ʋɛbafa ɛdiɛta ɛbɛyi nʋ ʋdzɛli mɛ eyi, ʋvʋ anɛ bʋa ʋvi dʋ udzaɛli idetsikula ɛbevʋ ɛkʋdʋ nʋ anatsɛ la ɔnidʋkɛ ɛbevʋ anidzani nifɔna dʋna ʋdzɛli afɔnevʋ ɛkʋ kana afɔneyi ɛku kana afɔnevʋ idetsikʋni afɔneyi <noise> afɔnazɛ itsede ne lebedʋ kitsede afɔnayɔ bakana nʋ ʋdʋnʋ ɛdia kʋ na dʋma kabevʋ bila anevʋ kafɔne lebe kayi kafɔnayɔ bakana nʋ ʋdʋnʋ afɔ nekele kɔbʋɛ kalɛ nawamala kekele kɔbʋɛ.